Jo, jo të gjitha kafshët kanë sy. Disa organizma ch rrinjen in ambienti bui, si za peshqit ose disa krimba nëntokësorë, nuk kanë bësonj për sy dhe u lletin pa ta.